Rô an̈aran̈a bongo misy zeny manerana ny Madagasikarà karà ôtriny baombo ohatra avô ampotrabiby àby in̈y rô farihy ndraiky renirano ndraiky karà farihy ny Itasy ohatra renirano Ikopa avô aminy sisaon̈o àby in̈y hoe zen̈y zain̈y ten̈a misy Madagasikara.